﻿Obu arikuba munywaani wange, nikirugiirra aha <hesitation> naberere ekikiresere, <hesitation> obuzibu obu burikuba bwange, nimbaanza ninsaba ekiganyiro nikwe nimugambira <hesitation> like nimugambira, <hesitation> I would assure here, nimugumiza, nti tindigaruka kukikora kyona ekirikuba kimubiihiize.